تبديل مصباح كهربائي صراحة ما جربت جبل، بس إنه أول شي تأكد إنك مجفل الكهرباء عشان لا تصير أي حادث لا قدر الله، جيب السلم حجك، أطلع جيب المصباح الخربان بشويش مشان لا ينكسر في يدك أو تتأذى. بس نزل المصباح الجديم أرميه في الزبالة على طول. بعدين جيب المصباح الجديد، وأبدأ ألفه بشويش عليها. بعدين أبدأ أشغل الكهربا وأتأكد إن كل شي تمام.